frumsýndur á Nýja sviði Borgarleikhússins á fimmtudag verkið byggir að hluta til á hennar reynsluheimi og er leikstýrt af Benedikt Erlingssyni ég er alltaf svona að spá og spekúlera í alls konar

ég hef notað nokkur ár í að spá í dauðann búin að vera að rannsaka þetta

kannski ekki mikið að hugsa því að þegar maður byrjar að spá í dauðann líka að spá í fortíðinni ég er mjög lítið annars í fortíðinni ég er eiginlega bara mest í

að vera svolítið áhugavert dauðinn sem slíkur er auðvitað svolítið þungt efni til að kljást við í leikhúsi en þú gerir það samt á kómískan og léttan hátt er það ekki eina leiðin ég hef heyrt að skurðlæknar og

fólk sem er mjög nálægt dauðanum hefur oft rosalega mikinn húmor ég líka búin að því ég hugsaði ókei ég er hvort sem er að deyja eins og við öll svo ég ætla að leika mér áður en ég dey skilurðu ég ætla

að gera hluti sem ég hef aldrei gert áður á sviði og ég ætla að skrifa og leyfa mér

svona tuttugu og fimm ára og ég er að verða fimmtíu og fimm ára og hugsaði hvers vegna ekki ábyrgðin

þessar hugleiðingar þínar um dauðann þú nefnir að það hafi einhvern veginn allt í einu kviknað á þessari peru þegar

gerðist þá uppgötvaði ég bara að

framtíðin mín styttri heldur en fortíðin

næsta stóra markmiðið mitt

undirbúa mig fyrir að fara og ég hugsa stundum af því að við byggjum upp í lífinu lífið okkar við byggjum upp fáum fjölskyldu og byggjum upp

tala um það hér en það kemur kannski fram

þannig að það má eiginlega lýsa þessu þannig að við byrjum að melta okkur sjálf innan frá flottur búningur ha fyrir hverja er sýningin bara fyrir fólk sem vill heyra mig sprella og tala um dauðann

í Hverfisgalleríi við Hverfisgötu stendur yfir sýningin útvarp mýri norður í Héðinsfirði þær eru núna orðnar þrjár sýningar

fjalla

á einhvern hátt um þær breytingar sem við erum að upplifa í náttúrunni votlendið er eiginlega mál málanna núna mér finnst ég aldrei hafa verið meira mainstream bæði er ástæða til

vonarneisti í sambandi við loftslagsmálin og svo er þarna eins og ég sagði áður ónumin fegurð og fegurðina skyldi ekki vanmeta þarna má sjá hringrás lífsins og náttúrunnar ótrúlega skarpt og vel og þarna myndast form og eru litir sem eru allar allar athygli verðir þegar maður horfir virkilega vel á

eitthvað og gerir það lengi þá er maður eiginlega farinn að hlusta og það

sem við hefðum þurft að vera búnir að gera fyrir svo löngu löngu síðan mennirnir eiginlega þá upplifi ég mig á vissan hátt

útvarpsmann þarna úti í mýrinni til þess að reyna að magna upp þessi skilaboð sem ég held að hvíli í náttúrunni ef við sýningin skiptist í tvo ef ekki þrjá ólíka hluta litir voru frá Karli Kvaran náð að nota

voru gjörsamlega uppþornaðir og sennilega að flestra áliti ónýtir fljótlega varð þetta

koma þessum litum í notkun og út í

prósess ég prófaði að mala þá fyrst og nota reyndist best var tíminn og vatnið leyfa þeim að leysast upp í rólegheitunum í krukku þá gefa þeir eftir fyrir rest og verða nothæfir úr þessu hafa orðið þrjár

að koma þessum litum út er ég búinn að koma öllum fimmtíu litatónunum sem mér áskotnuðust frá Karli í fljótandi form og síðan á pappír í seríu sem heitir allir

eins með þetta og annað ég vissi að það væri eitthvað þarna en þakka þér fyrir að finna út úr þessu fyrir mig þetta er þannig með

hvað við vorum að gera og stundum aðrir